Phú mitsiꞌyá ma̱xtaa júba̱a rígíꞌ, numuu rí mi̱tha̱ya̱a xújnii jaꞌnii iri̱ꞌtha̱mi̱jna̱ tsú ñu̱ꞌju̱n. Mú rí xtaꞌdáá mbááá náa̱ mbayaaꞌ khidu kafée̱, ndxáma, i̱wáꞌ ixi̱ rí naxná xndúú. Rí phú mitsiꞌyá ini̱ tsú ñu̱ꞌju̱n, ikhí nuni̱ xáŋúu̱ꞌ, nugíꞌdii̱ nurangoo̱ tikhu a̱jmu̱u̱ ra̱xa̱, tikhu xmáma, tikhu tsu̱wu̱un xkúꞌ, tikhuuu náa̱ rígá mugu̱u̱ ixi̱, mugu̱u̱ iná, wbaꞌ nuni̱méjáa̱nꞌ xáŋúu̱ꞌ náa̱ rí muni̱ xndú. Mitsiꞌyá iri̱ꞌtha̱mi̱jna̱ xkúꞌ skui̱. Rí nuni̱, a̱jma̱ ma xndú eꞌni tsúúú ñu̱ꞌju̱n, nagíꞌdu̱u̱ nabáríguu̱ꞌ xndúu̱, rí phú máá mitsiꞌyá ini̱ rá, porke na̱ꞌkha̱ tsúúú ñu̱ꞌju̱n, ñu̱ꞌju̱n tsúú xa̱biuu̱, naxtáa̱ jmaa̱ ikhí, náa̱ rííí jabóo̱ꞌ xndúu̱ ikhaa̱. Riándo̱ nagu̱mii tsú ijín ñúꞌjún, i̱jioo̱ a̱jmi̱i, mithia̱a xújnii e̱ka̱ raganuu̱, mirátsii̱nꞌ igu̱mii̱, ikhí na̱ꞌkha̱ ríbúu̱n, ikhí nama̱ꞌthoo idúu̱n, na̱ꞌkha̱ xnúu̱ꞌ. Ñúúꞌ eꞌni tsú ru̱dúu̱n, na̱ke̱ rayée̱ꞌ rí ginitsu, ñuu̱, a̱jndo̱ ñúúꞌ má nijánáa̱ xanáá mu̱phu̱ i̱jioo̱. Naxímáꞌjíi̱n tsú i̱jioo̱, rawuu̱nꞌ jamí rawuunꞌ a̱dióo̱ naru̱waa̱. Narakhuáa̱ komídá, narakhuáa̱ ginitsu mi̱khu̱ a̱dióo̱ mu rí ma̱ꞌga ragaja̱a̱ nacha̱. Riándo̱ yáá waja̱a̱, wanuu má i̱jioo̱ rá, yáá rígá xnúu̱ꞌ, nagóo̱ xkui̱ rá, a̱ꞌkhui̱ nawanúú ru̱dú xkui̱ rá. A̱ꞌkhui̱ má iwanúú rí xáŋáꞌ rí nuni̱, xkua̱ꞌnii iri̱tha̱mi̱jna̱ tsúúú ñu̱ꞌju̱n e̱yo̱o̱ jún. Ngáa̱ xúꞌkhui̱ má mangaa natsúu̱nꞌ má iri̱ꞌtha̱mi̱jna̱ tsúúú tsíjndu mangaa. Tsú tsíjndu khaa má eꞌnii̱ xndú náa̱ mbá agoo itsí rí xáma̱jan, ikhí náa̱ rí mitsiꞌyá nagu̱mii̱, nagu̱mii i̱jioo̱, naganuu̱, mitsiꞌyá, numuu rí na̱ka̱ rayaxu̱u̱ xndúu̱ ríꞌkhui̱, mámbá tsetsi e̱ka̱ raminduu̱ꞌ, na̱ka̱ raminduu̱ꞌ xndúu̱, a̱sta̱ nguá nagu̱mii i̱jioo̱. Tsíxníꞌtsúu̱n i̱jioo̱ xe, ikhiin má i̱ji̱n iyáꞌ rí naꞌphu̱. Xkua̱ꞌnii jaꞌnii iri̱ꞌtha̱mi̱jna̱ xkúꞌ skui̱ e̱yo̱o̱ jún.